Na, no ô sò tecnica e mi no gh'ò e competense pe descrivilo. Ghe dev'ëse quarcösa, un machinäio ch'o fa frescion, fòscia, contra unn'atra cösa e dapeu a biçicletta ò a machina s'afferman. Me figuo, però no <hesitation> no savieiva descrivilo.